د جامو ځینې مشهور ډولونه دي کورتۍ، پتلون، جاکټ، کوټ، ټي شرټ، او کمیس. همدارنګه، دوديزې جامې لکه د پښتنو کميس او پرتوګ هم ډېرې مشهوره دي. د ښځو جامو کې څادر، لوپټه او پنجابي کالي شامل دي. هر ډول جامه خپل ځانګړی ډيزاين او استعمال ځای لري.